Kuareta karroki reta jembiu mbaetɨko aikua mbate, aesavi, jokoropi jaepota, kïraï ko jae reta oesauka tembiu oyeapo jokopegua, oïmeko aipo jare jaereta oikuauka ojo opouvaretape tembiu jetaɨgua